Sərog gerei wasi edasi biya ndame to neflarong nedo flang ma yahe nedili nesaduguado ali samesə nedasə miyibu yahe ne dago ndane flarongnu sərogi nefla nandodu laftəsə margibu adəgodu ndane luho sərogi marijibo nodəgodu mbərəg ame nembang sərəgi nemban bəlam halasə e dasi go mbiyangne ndane həgsihe ndan dəlo tseso nembang a həlando suso naya braədə poədo ndane səgəsi mbuse msiso nede ndane səgəsi ndane kəmago sərogi ndu ndane kigi a a nenedə həlamsodige a a wre we dili megəma yenduw redige a a neyendəneso ne dəlalado neludo ne osiya ngorsoma nenaluho dərek a a weluhosi nduwe yegi wre ye kigi wre we dili ka weto wela tchiye a iyo a'a ne nedatchiyeso ne nedilima ne neluho rangne dodasi sə rogi ne latchiye e dasi shede ngee yahe ndei fihodu nduisən gi ne nelatchiye gərogi aa nelasogi shedengne neshego go neshibuso sabun nognero edasi ndishingo dirongno neshibulolo sərogi la'a wehandigi wa nehang sodu biya bame sə nododa chidarangne ndame səlala tone səgə glawo'o nesəo tee nesa'o sa'mi nelu do ne sa'o amtsoye biyu nego'o a'eyengne biyu nega'o msuye biyu gal gado yahe nedili neto netohi gado sərogi neto ne tchigado angne nandodu chidarangne gade ndali lalal glaud e dasi ndame to nehang gegei glawo a'a gerei malure e dasi ndane neko nehang gere mabre chidarongnero gade ndali e dasi ndane hang chidarongnewasi biya ndane sagaglang, Flanda ndane fla ndan saga ndane flan rohgneneso həlam flan ronghe neso həlam nemban nebogolsiye nesohe nekə nekəka aftən neshushəngoya ne lugoli nennefe andray du neluho so lunsham biya ndane konkeye buya neluaso nefla a luso nado nyiralyamniso ndane hando nyi ndanedilidu ndah eluho so ndane flaranghe nado har iyanghe ema eshegnebo sərogi ankalanghe agənedu neluho nedətse gara nyil sa'al kan malyalu sodu nedo lotse du har kəskego marjibuta səranki nda nelfia ndanelu noso ndane dətsə nyil sane gadegade wala nyil saal dulo nedə lala neto nekuialala nando nesəsə o wangne nesəo wei uangne sərogi tanayengne goural nyil flanda ne hang sp e dasoginede wahang emgne nedde wahəng do ndane luhoo sərogi dewaləngal wabi dasi ndane ne səo glawong ne sərogi neto nasəo glawongnedo ndane luho gara neso glawon nadodo neluhoodu dasi ndane nete nesi lasa ye ndane dəhəlam sərog nedəhəlandu ndome to ne mbang sə rogi nembang laudi nembandu ndom dili ndane ndame tonesi gwalongne ndane duho sorogi neluhodu nesum tcha elnkani səroginesun so e dasi ndane shao gwalengne gada dasi ndane do jens andranrongne au nedəhəlam to neshibu gwale au neflarongne hando go lingahnen biya nyileyayahe nyiro yidəne igayo hudodo dasi ndane lang sərogi nyiro aho e busi ndane hang sərogi iyiro ahosogi wa wedəbidu we to hang alala e dasi ndane də lalarongne ne to nehang ali, Sərogi lalaso e dasi amsa ndanedə he yenkei sabayengne ali heyenkei glake yahe dasi ndane dilidu itai dane labarre abəla asəla nyenkei kakaye ndeihane sərogi a a chidarogne ndali e dasi chida chidarogme i wabi nyiroda sakalama ada ndanne tigayo biya lalarooda ndahe dili skisudu nedo lalarogne neluhodu ndaneda həlam nedə həlamdu chidarogme ndali nehane biya gara gasugu yahe ndagto duwol wanko aa wal oiwabi nag meroko sərogi gasuguiyanko nali e dabi ngalto saftən sərogi gobo gasuguiso e saborokoso ndagasuwui yahe ndawe to weboftən gomda do dasi ndawe hang dasuguiyankun sərogi gasugui awasi e dasi ndaglun ndag to flan anko flang andcham arko ali so fla soflago lmshame biyu wedənsol flan wedəngol uzur oso ndei hang nyiyedo wedən ngodo a a sərogi yawa dlisodu biyu weluk wesoftən wehang anbla angopal somegə ndawe hang elnkoni sərogi ndaule hangsoyehe dasi ndawe sadtən go emshashane rokun wre e linshame gomdage sərogi yawa dəgə menamo iftəure eo e dagi ndei gə gəure nyirondali ndali sərogi nyirol wasi yahe dasi dari mei dəgən gayogi nyrodo mughana alirkaru nodo go hangdo albabe ndodoinkari mei dəgari gayolo nyirol nkani sərogi a a chidaroko ndali e dasi mugdilidu matoi dəgəngayo ama tsə tsəlayangoso dən lala səro gi nedəlaladu ealardo a da neto ne səo glawange ne, Sərogi neto ne səgə gəmawo angneodu dasi ndane eluwo angneodu dasi ndane eluho sa̱rogi neludu udane də həlam ndune mban sərogi ne mbandu tchyengne ngali e ndane kashe sərogi tchinye ngnei wasi e dayi mtswayehe udene ga o biya mabrenyahe ndane də biya nyiyen bakbak nyiral nkanido noleyaho sərogi ndelisha me nedə laladu ndare to nehango dage sərogi neto nehang nehang ne bedu dasi ndaneluho sərogi neluhodu flamg angane nali e dasi ndane dili sərogi flangangne gade awasi e dasi nda ne ndagalampal dasi ndane to nefa and rangne go lenshamengneyo gomdage sərogi nefe dasi netchale go neluhodu sumən angne nali e nesulm sərogi sumənganne a wasi ne kashi e dasi ndane dili neto ne uban həlan so tabayengne so burmaye ngne neto neshubu sərogi nelo neshibuyosigi asərone bee dasi e ndane dili səro gabuguui da nali gabugui yahe ndagto hang gabugunko ndalgho biyu go li ndag to bego wa gasigum soyahe ngagtogəo təgəla garo gən ulanshime ndagto shang səso o gosongoro go səo enyo soso enyo gusər gosan dankaliensi saso wan bakbak biya wange yahe gan ulanshine dabi dag daga ndag sa sago sarogi go sasago gi bedan do dasi ndaglu ho sərogi golunhoda gayogi muhang e dasi muham sərogi nyirogade ndalig yadagan gayiso muhamgso e dasi ndgshaa an dranko wahe dag flehe ndəngol ampalo ko ndag cili ndag to hang ndagto flaan auko go andran anko sərogi solugi askiisu e, Nyrogade ndali e dabi ndagdili ndag hang sərogo a a gən msi gabugui e dabi ndei dəko wa'a nat ndalto gəldəli ndagfto to duwalo gabuguianko nogfto uduwalo wa sərogi a a gən mosi gasu guiso e dosi gara megən guiso e dasi gara megən ndei dunulo wa gasigu yahe gəri musda wa gaskiya yahe gəri musda amei goda amendo mug dili mug to mug kibiyo musft mugtondando meikoiyodu meifogəndo tchiyongdon pallahe nosodo meifogəndo dankaliroso yahe mugkiyiya gasugu bola gara ndei kəgadi gə ga un gan geu not gasugui ndagkisiya gabuguiso nadogi sərogi sabedu dari ndgluho sərogi səluhogi nyirondalili mugham e dabi maghang gwalenko yeniyahe njalido mug to mugshebiyo sərogi shib iyongwade əlwasiyahe dan inuagfe mugmehe roko sərəgi shibuyongwale ndali e muglo shalo gwale mugto mugshitu sərogi bisyenkkun yarhe musgaha o mug dəhalm soko mugtogshebiyo sərogi engəshibiyo ewasidu gwalnko salihahe mugasha do mulshibiyo,